Ñy toetsy ny ñ'andro an'Alizery ao: Misy ñy hafanà, misy ñy nintse, misy koa misy koa ñy tsiotsioky, manahakanjao aminy ñ'andro mafana, maiky ñ'andro tsy misy ñ'ora, manakanjay lafa ñ'andro mitsioky, bak'andriak'eñy, misy ñ'oraora ratiraty, manahakan'izay ñy fisiany ñy nintsy, lafa manintsy ñ'amindrozy añy, manday lanezy ratirate ro manday tsioke ro manda.